Tutti li paisi ca mi vennu 'n menti... Cuminciamu dâ Sicilia e ni muvemu versu l’Italia, passannu pi lu restu d’Europa. Putemu puru jiri ‘n Tunisìa, Algirìa, Libia, Egittu, Palestina, Lìbanu, Turchìa, Grecia, Bulgarìa... sunnu tutti paisi assai diversi.